<noise> Gny tena asan'gny borosy nify moa da mangala microba <noise> satria laha fa avy mihina gn olo da misy potikany ambava ao; da mipetapetaky amin'gny nify aby igny. <noise> Ny borosy nify amin'izay gny mangala anigny mba hampadio azy. Lamijano elaela ao moa i microba igny da mivadiky biby da igny minday gny arety nify.